कॉलम्बिया में बारिस औँ सुखा मौसम आवच है कॉलम्बिया में। बर्साद के मौसम अपरिल से नौमबर तक रही है कॉलम्बिया में। सुश्क मौसम दिसंबर से मार्च तक रही है कॉलम्बिया में उत्तर। औँ दक्षिन पस्चिमी में सुश्क मैदानी जलवायू होगई है कॉलम्बिया। में एडियन छेत्रक में अपरिल औँ जुन औँ अक्टूबर से दिसंबर। के दोरान बारिस का द्विधी पैटर्न देखे जाये जाये है।